Ebe kene bi bebeem bi mene <noise> ye be be gba mo bi be be me gba mo bi be be me gba mo te bra ka kene akpo be e yerin yan tebra ka kene ba bo kala awo bo mo tulumo mi da ane omene ne zene kro ye fa omene gba yo ke gba mo teme keme ezon ki yo tuwa keme keme ezon tolumo ye ane gba o se bulou bo me obulou bo na kene zin na ke ebi ya <noise> eme ne ko we ezon bele bele ne pre de me ya ane keme keme seisei yo ekiyo mene a ke kioi ba a bin ba erein kpo emi fere menu furu avia fere ama a amene a ke ebi ke bra bo ten bra keme den fake emi ane yan o mene bra bo se dou kala owo o okosu yai o keme se akpo na ke do te yerm ye keme se sosu na keme se akpo ba ke ne bina ni yo binaniyo brake di ane ga akpo me so egberi kpo ba fa mene me akpo bo puse em bele akpo ke o se la do ane ga Bee bua don kpo ba bono ba la kpo la mene ye ane ne seisei ye keme se te be ke susu tuwa mo keme se ezon bele ka ke ne kala owo mo tolumo kala owo bo tolumu de ose bulou bo mo bra be bise bra ke emi dou emi ane yan ba bo de me keme se susu nau susu nau de amene egberi kpon vida egberi bo bolou bo mo pre do mene ke okpo akpo ba ke ne ebi fe bra po wei na pre mene ye. Ane ne seisei yo keme se aba de emi keme ama o, ama emi keme ama bere ake na bo ba na bo bo gba na bo diai ane ga o se ikio mene a ke kene mo were mo kene mo were mo ne ose bulou bo na keme bulou balou mu ne ezon ebe me ebi na kono a bonu bra me kabo ebe be bona wan keme ebi no pre me bra me ane bra ke em gba yo ba kpo kpo kpo kpo gba yo gba mo sese da keme se ala suo keme yo na ne la suo keme yo keme se kida te na ke ne okru bra gbe mo ebi bra nake ne ebe bo mien na ke ne Bolou no pre mene bra ke o se me bio gba yo ke gba o sei sei de seriai keme se ikio mene a kene tiri ba tiri ba da omene oku bra kpo susu na ebe kon na ke bolou bo mene yo be omene ba mise iye bo ba zoro a ebi ya akop be embele no o pre de o ba te yo ke gba mo seisei de seriai tamara ma mo zibara ma mo kabo ebe otu iye bo naa iye bo na da pulu pai-mo no preya ebi fere ama ake ne mamonu kabo ebe ama mune o bororiai mene ke pesin kpo feraro wan do seisei de seriai pio pai-mo aro kere kile mese tamara moziba ra mo seisei agadagba opu indi lana seisei yo eh ama yein ma seisei bo ara amene seisei de seriai o yo na da o plo pai-mo plo pai-mo da ebi kpo bolou bo bo bolou bolou bowo ebi bra na kana a kere kere timi be seri kpo seriai tamara mo ziba ra mo seisei yo omene teke te yo Womini kari kima ki owiyeo. Amini mien akini ebi mien bulo-bụlọu munọ primo ye bẹ, womini la karị mimi yo. Eh! Akrakra krokro! Sisei yo. Ebi bra mien nọ prị yo! Mbana o. Eba narị mọ deingha o. Pẹlẹ dẹ agberi fa o!